Ngori nange oyo mam-mam kiyau, mam-mam kiyau ge ngone gahi ena gena ngone foli mentega coma foli tarigu sedaba gula coma fanili, rai ngone sojapu ena sorai rasi ngone gahi uku toma ria la ngone so yuka ena, ena yuka rai ge ngona capu se unti rasi ngone lulu ena rasi ngone so gure mentega rai ngone oyo.